Ke ʻimi nei ʻoe i kahi e noho ai no hoʻokahi pō ma Hawaiʻi inā mamake ʻoe i kahi ʻano pipiʻi e uku paha ana ʻoe ma kahi o ʻehā kaukani kālā o kēlā me kēia pō. A inā mamake ʻoe i kahi wahi a i ʻole hōkele ʻemi e uku paha ana ʻoe hoʻokahi haneli kanalima kālā.